A mo bâginan bo wee gí mbatu biros wo. We han sulu uber fan, mmeesi ngi bâan ma bég húru, sulu uber ma meesni ngi bâan ma, we bihúru. Iyoo, mbatu biros we du halla uyaani han win gí mbatu biros. Bintúm liiga a wi, ngette wiin birija woo wi de, bintúm liiga a wi. Wee tínga win doosi, wi ma utidi tida umada womi fan wi geenan bóoti. Bisgo wilin womi ga a wi ma, liiga we binrosi ngi wina gmenten, wee tínga binyaa wi mbatu biros.